Ireo sakafo nentim-paharazana tiako avy amin'ny kolontsaiko zao a, de <hesitation> ireny f- sakafo vita avy amin'ny haninkotrana ireny, ohatra hoe solovolo zao vita amin'ny katsaka ireny, de ohatra koa hoe katsaka ampiarahana amin'ny ronono, mangahazo ampiarahana amin'ny ronono, vomanga ampiarahana amin'ny ronono, ireny zao tena hoe hitako hoe tsara sady tiako.